Karazagna akanjo findesiny milomano zareo mpagnagno natation tegna mahay zay môlô fa tsy heky agnarany izy io zany karazagna tenue iany koa fampiasiany tenue tegna karazagna maillot de bain regny maillot de bain ampiasainy mandeha milomagno satria regny <hesitation> tegna hoe mipetaka tsara amy vatananao raha regny souple tsara afaka manovogna ze tianao na koa fô agnat- an-drano tsy atahôragna zay.